ʻAʻole naʻe wau kamaʻaina loa i ka Pelekiumamau ano loina nā ko lākou nohona, nā moʻaokala a me kala kū mau hana a me maʻamau akā naʻe ʻike no wau aia no o Pelekiumamau ma loko o ka ʻaina o Kelemelinia a ʻono loa wau ka lākou mau palaoa ki poʻopoʻo ā lākou i lahai, he ano palaoa kipoʻopoʻo momona a palupalu loa.